Al akil al bador tirikkiba bilen hubas arris wal mula, awwalan bafawwur rissi ze, kan qassalta zen male waskh, bafawwura kan faar zen badalli, haw bakhud wekti fil fil fogannar, alweke kula balga laha hut gannarucchi zen bakassira, dugu badira fiya bakhalli ifur.